<hesitation> sɛrojua wo sɛrojua nɛ yi hena sirtu ho tanu waati ba tubara tun ni waatinɛ ani nɛzi wa li um ni nɛzi wa li sɛrojua wo sɛrojua nɛ yi hena ho tawe a ho be bebe be dia si hirawe a aro bɛ hini ji a le ni waati so abe ho tanu so waati to dirobe jinu bɛ'a nana don to mɛ se ba paraza ba bɛrɛ we mara dirobe mi hinna yirawe a a'o ivɛr waati a babɛ a babɛ he dia na